wa to anfa a anndi no a jalnata yam fa, no mi suni pat to a wari say to a jalniyam, no ɓerdeyam mettiri pat to wari say to a jalniyam mi annda no gatta kuujeeeji ɗo so useni wartu saare amin a dinnga jooɗugo 'ko kuma' war ɓangam say joɗodi useni a nani?.